Au tarima, au vavine ta agitaiato gema vanugai, ia mari lakava lakava, ia au ivagu bena au avegaragoto ia geri femli nuganai ia verere vavinena, ia mari vavinena be au ave garagoto ia geri femli ai neganai au na mo vavine aedmaiato goi bena akirato goi wan dei, garo ta, garo ta au ia kavana bara vei, au bara peroveta, au him buk bara mari, au bara bara ia kavana. lagani iagomato. iagomato ne ia gesi gave kakoto nega nai au na ia akiraiato goi au goi gemu veiga agitarin nega nai au auran goi kavana bana vei, a bana mari, mari bana vaisi, bana peroveta, e barabana bara goi kavamu. ia na au ikiraguto, “okei, goi bono iagoma au gesi mari bana vaga libamu, mari vaisi bono liba, mari maigeri atorerini bono gabiri gemu numai bono maritogo maritogori goi uran au kavagu bono vei bene.” okei akirato, “gegu mari notoreri, bana wari garogu lakava sena au au auran bana bana danu bana mari, bana mari mu goi kavana bana iago.” lagani vira mai bege iago Au gegu ura, au bana mari dika dika, au mo atrai a aurato vegatana mo a maritogo maritogoto beiagoma mo mai lagani ima- ima mai bege iago au ini toma au lubu iaunai, au mari dika dikagu vavinegu ai baiago, au mari vaisi, peroveta mari dika dikagu ai mai baiago, lagani ima- ima murinai au abara dika dikani mo vavine gena veiga au na bama gabi vanagiri ini toma au amari gutumani, abarani, lubu iaunai mari bukari maigeri gema mari avaisirini, amarini, agurugani, ema ta tu ia maki lida vavinena ta so auna ia agitaiato nega nai gema feloship nuga nai au ia agitaiato nega nai ia maki lida, vegorikau vavinena barana. auna ia mogesina agitaiato bena au maki arakatogato ia gesi ga guri gurito, ga feloship vegogoto, ia na ia na kara eveiato moga au gegu auna agitakauato bena ini toma ia gena mo dagi, ia e maseto mo dagi auna agabi vanagiato ini toma mo dagi maki auna agereiagiani gema lubu nuga nai Auna auraviniato gabunai bana vetore atato ia genai agitakau to dagarari mabarari lagani ima- ima beiago, mo gita kau dagarari mabarari auna ama gabi vanagirito. ini toma au ave gorikauni, dagi iaunai moni kekei tu auna anarian maki ia na emase kwane ato gauveina au evini vanagigu to kavana. lubu iaunai gema feloship iaunai kekei ave gorikaun kekei maki be ia genai agitakau to dagarari tu mari gabi, bara, dagi gauvei iagiri, ia gena mogeri auna ama gabi vanagirito, garo tai auna asi aribarito dagarana ia genai agitakauri to dagarari toma tu ama tore foforirin auna tu, amaguri iagirini, agauvei iagirini, araka iagirini, aveirini mai toma lagan vira be iago auna mo veiga avei iagoma iani korana au aura dika dikato goi iana gena maguri tu auna bana gabia. aura dika dikato mo ga lagani e iagoto nuga nai au gegu ura ma barana ema ila ilato, au mo vavine kavana ini toma nega vovoka aveini, dari dari lekeri ai araga deba debani, lubu gauveiri ai, peroveta taimiri ai amarini, abarani Mari avaisini, ia na eveirito veigari e iaguirito auna ini toma tu ia genai agitakau to veigari, maguriri mabarari auna avei iagomarini kekei mai be iagoma mu lagani ima- ima mai bema vanagia logo mai avei iagomarini mu maiga. be dokonai logos gana lagas senagi ini gesi mo n akira, mo veiga agitarini nega nai, ia gena veiga agitarini auna aveirini nega nai, nega vovoka arakarosin nega nai ia atugamagiani korana ia gena veiga tu auna agitakaurito auna aveirin bene. bena nega tari tu ave tugamagini, ia na maki ikiraguto goi, “maigesina boveini tu tarimana bege uravinimuni, goi bono bara deba deba, bono mari au kavana, be gara garamu gutuma bege uravinimuni be omarin nuga nai bege vinimuni, ovare varen nuga nai gamu bege vinimuni, goi maki bono gareva au kavana.” garo vanagi vanagi mogesina ikiraguto goi mogesina kekei ikiraguto goi kekei